Lesdi chineese kan eɗon mari ñaminda belɗum ɗum ɓe kawtirta e kujeeji ɗuuɗɗe ñaminda innika bana peking dog, bana jawloŋ baw soup, ɗum plinks e kum pawo chikin ñaminda wonta ɗum belɗum kadi ɗum ɓe naftirta so sey.